Fomba fitehirizan'ny ordinateur donné <hesitation> efa fantantsena mokony hoe ordinateur misy disque dur de afaka atsofokanao agnatin'igny disque dur igny aby sy donné zegny tianao atsofoka akao, afaka tehiriziny akao, de igny tsy very sy raha tsy hoe i le disque dur no simba.